من المحتمل ان يكون المكان هو اليابان، لان فيها سقافات غنية وفيها طبيعة سحارة وفيها مأكولات شهية وتكنولوجيا متقدمة وفيها ضيافة. <hesitation> الطبيعة الساحرة تتمتع اليابان بمنازر طبيعية جميلة، تتنوع بين الجبال الشاهقة مسل جبل جبل فودي والغابات الكثيفة، وبها مأكولات مثل السوشي والرامن وتنبورة وتوفر تجربة تزوق فريدة.